<hesitation> Ùfù ùɖi ikùnya le màa be ŋè ù na Jɔ̀m kpla le. Ímɛ be kéà? Ímɛ̀ babàni kàsa ù newùlì ùfù be ŋè? Klekle kɔ ùɖini agbèɖì ɛɖi lóo blɛ́ɛ ɔtièɖi àni ɛɖí blɛ̀ɛ mèkèɖi. Ígɔ ɔwɛ tu ìkpòkpóli ùni ɔwɛ fù ìnɔ̀gù tu ili nyo ànyi ùni ù nàá mo ùni à nà za ga néèle. Ìgbɔ ɔwɛ ɖàá ga néèle ɖɛ́ɛ́ té ù nà wa ɖi. Ìgbɔ ɔwɛ ɖùɖùà ùni á nà yi se. Kàɖi ùú kpàkpà kpimkpim ùni à nàa yi blabla ùni à nà kpàtà àiti ígbɔ ùni fu ɖɛ̀ɛ ù ni be à nàá yì yili ùni à nà kpàtà ɔ́wi mì ulà, ànà ɖi bɔ́sì si ɔ̀wi àtɛ̀lèe, à nà kpàtà akpɛ̀ bùà sii ànà zà ni mékéɖi lɔ enyo ɔ̀wi elèe ànà zò tùtù. Ìgbɔ ɔwe ɖòó tùtù ɖɛ́ɛ tè ù nà bé. Ìgbɔ ɔwɛ ɖòó nyo tè ànà zò ɖo. Ìgbɔ ɔwɛ ɖo ɖɛ́ɛ́ té ù nàá wùlì ùfù nàá wùlì bɔ ùfù. tè à nà yi ŋlàá nyo ikpɛ̀ lée. Ùni Kàɖi ù ɖini ìkà bɔ̀sì ɔwɛ ɖò nàá kpo ɛɖíí ùni à nà gbìni ikà so ízi èle uni à nà nì bùwo so nɔ̀lɔ̀ ànà le àblɔ̀ɔ so nɔ̀lɔ, à nà fiesi ulé, Igbo ɔwɛ bàni kini ulé ùni à nà fò wu ɔ̀kpinzè, Jàkàlì bùà nì iku màa no gùnu fɛ̀ŋfɛ mà àɖu bùà ùni ànà tù so nɔlɔ ùni ùnàá ní fu nìà ɖɛ̀ɛ̀ tè à nà gbi ùfù lɔ.

Ànà gbi ùfù lɔ nyo bɔ̀sikplà. Ìgbɔ ùni fu ɖɛ̀ɛ̀ tè ànà nyo bùwo à nà nyo àblɔ̀ɔ, à nà nyo ìzèsía búà néle tè à nà ta Jàkpɔ̀bɔ so nélée té à nà yì yili yà wù à bàayu ɖàlɔ tè kàsa à nàáká ŋe ɖàlɔ. Ùni ùfù lɔ ní ɖìnè ígbɔké babàni kàsa ùne wùlì ùfù maké be ŋè. Kàyi ù ɖini èé ŋe ùfù lɔ wulé ùɖi ikùnya maké nyáàlɔ.À nà mi nanyi ú nà jó kàsa à nà ƶi ŋè i kùnyà dini ùfù lɔ na fana nyo ùŋò òdi ú na fana blii. i ku màa ɔ mi fia sònià ùfù iŋeŋe édi dálɔ úni ùfù ùdi ikùnya maké be yi ze igbɔké ɔmi fiá ni lóbó lèe dààlg. ùfù lɔ kàyi ɔwɛ nàka do ùtòo ni kà yi bù do si ɔwɛ nányi kàsa ù ne yi lé ŋe fàny kile kàyi àbua lɔ geg le úni ɔwɛ m ùfù nana idi dɛ̃ɛ̃ úni kɔzó do ulé tè à nàá zim ŋé. tòo ígbɔké ɔwɔ nyréwu ké ŋè. Sú ùfù nì ɖìnè blɛ̀ɛ ikúnyà kile nìɖìnè kayi bùú nɛ ányi, bu ɖo siwɛ bugunu èli, ikpó lɔɔwɛ ni ɔwɛ ɛ ŋè maa úni ú no nyaàmlɛ ùŋò éŋe. Úni ɖí ùfù nìɖinè màa ɔmi ɖàa nɔ, ùfùù kíni ɔmi nɔ ni u no nyo ùŋò óɖi ú no jo blíí. Káèè sú kayi bàáa zré ŋeà, ka à nàáa ŋèà, ani kɔ ŋeà anikɛ́ nùegbè ègà íìfà ɖèéfe ègà ínìàlà màawu lá, tè yá kɔ ŋèà, bú tè ze ŋèà ùfù, à ná ɖó ùfù wulé tè ù nà ɖí ni nànyiɖe bàá ŋe ùfù gofi maa, kínì ùú wulò ákà, kínì ná jɔ̀ɔ, Kayi bàáa ŋèà kɔ bú ŋeà anikɛ́ ègà íìntà ègà íìntà lèe ɖèé fe ègà ínìàlà màawu búá lá, ò òó ɖo ùfù wulé, à nàá ŋe. Ka àá ŋe kɔ zó nyo ŋàgo blíí ɖɛ́ŋúú po ègà íìntɔ, ègà ínigo, ègà íìnzòònì, ègà ínìmàamla màa ɔwɔ kɛ̀ fé fíi lá, ígbɔ ɔwɔ kɛ fé fìi tè ùfù lɔ wèé ɖíɖí oh wàá áŋká ŋlɛ íɖìkà lèe ɔwɛ á nàá zi fìi, à nàáa mì ɔyu ni éèé ŋe ùfù kpí go úni éyi bɔgo blɛ̀ɛ ú náa ze nyìwɛ íɖìkà lèe ígbaleè ígbaleè ́uni ɖí ùfù nìɖinè ú ná mla kɔ bu zé ŋe ùfù ìzrigboò ú gofi, úni ɖáà lɔ.